gott kvöld og velkomin í Kastljós í menningunni verður rætt við leikstjórann Veru Sölvadóttur og forvitnast um sjónvarpsmyndina Líf eftir dauðann sem verður sýnd hér á RÚV um páskana þar leikur Björn Jörundur Friðbjörnsson poppara sem ætlar að taka þátt í Eurovision en dauðsfall móður hans setur strik í reikninginn og svo fáum við pistil frá Degi Hjartarsyni heilbrigðiseftirlitið hefur lokað efstu hæð Listaháskólans við Sölvhólsgötu ástæðan er mygla og léleg loftræsting í húsnæðinu sem þetta þýðir að tónlistardeild skólans er á hrakhólum að minnsta kosti út þetta skólaár og gera þarf aðrar ráðstafanir sviðslista og

hafa haft aðsetur í húsinu og því er um að ræða talsvert högg fyrir skólann sem hefur glímt við mikið plássleysi plássleysi og húsnæðisvandræði í langan tíma myglan bætist því við viðvarandi viðvarandi aðstöðuleysi leka og bágt

tröppur upp og tröppur niður hér er ekkert aðgengi fyrir fatlað fólk og við

lög og reglugerðir

það eru í raun og veru allir gluggar ónýtir í þessari byggingu þið sjáið að það er varla til heil rúða hvort sem hér erum við að koma

inn á þessar sýktu hæðir þar sem ég geri ráð fyrir að við þurfum að loka og erum í raun

búin að loka að hluta til kannski best að fara strax inn í risið þetta er aðgengið inn í stóra fyrirlestrastofu upp þennan stiga hérna líka aðstöðu meistaranema gjörið svo vel kemst enginn

þið finnið alveg lyktina hér svakalega hér mætir manni

til að dæma það myglan er myglan er í raun og veru í rýmunum sem eru hér til hliðar undir þakinu vegna þess að þakið er ónýtt skýrsla sem við fengum og sömuleiðis

sem sem leiddi til þess að við erum það lítur miklu verr út en er heilbrigðara

eru verst þau eru mest sýkt stórum fundi sem ég hélt vegna útkomu skýrslunnar

allan janúarmánuð þau voru að vinna saman í rýmum hér það er mjög erfitt fyrir okkur að átta okkur á því hvort það sé vegna húsasótta einn var með flensu og smitaði alla hina við vitum

af kennara einni af frægustu röddum Íslands sem er þar að leiðandi mjög

annt um sín öndunarfæri og við vitum

aðili getur ekki kennt í þessari byggingu vegna sinnar undirliggjandi viðkvæmni fyrir húsasótt fyrir myglusvepp og þessi aðili hefur verið fluttur í aðra byggingu og kennir nú í Austurstræti getur bara ekki unnið hérna augljós fylgni þar á milli ég veit að margir af mínum samnemendum hafa

miklum og vondum einkennum af þessum myglusvepp ég hef fundið fyrir veikindum í einu sýktasta rýminu okkar hérna uppi á þriðju hæð ég hef fundið mjög mikið fyrir veikindum ég hef aldrei verið eins oft veikur á

að fjárfesta í sinni framtíð þau eru jafnvel að taka námslán til að geta fjárfest í sinni framtíð

við þessar aðstæður

erfitt að geta haldið uppi öflugu og góðu innra starfi og þurfa að skapa í þessari umgjörð það er mjög ósanngjarnt gagnvart nemendum

að loka rýmum sem líta bara nokkuð vel út hér eru æfingarými nemenda sem eins og þið heyrið berst mjög mikið hljóð á milli sem er ekki eins og það á að vera þar sem nemendur eru að æfa sig í tónlist það vill enginn

til dæmis sem við þurfum að loka þetta er

gott dæmi lítur í raun ekki svo illa út en lyktin er alveg já og á bakvið vegginn

þessu horni er eitthvað sem ekki sést en mælingar leiða í ljós að er til staðar það er leki frá útvegg sem er þegar búið að klæða að utan og að það leki ekki inn um hann lengur en

í því ferli hefur lokast raki

þar sem nú grasserar einhvers konar einhvers konar óværa það er alltaf verið að fjölga hljóðfæraleikurum í deildinni hjá okkur ég held við séum komin yfir fjörutíu hljóðfæranemendur en við erum með fjóra

er kapphlaup að skrá sig á stofur hver nær og hver ekki í

að borða nestið sitt og þeir eru ekki margir hér í húsinu það er eiginlega bara þessi staður sem þau hafa til sinna afnota þetta er mötuneytið okkar og hér lekur mjög oft úr loftinu og það sést bæði hér í loftinu og á gólfdúknum sem er farinn að láta á sjá þetta er

vatnsleki

erfitt að stemma stigu við vegna þess að húsið er bara svo lélegt þetta er hús sem er á

við þurfum ekki að

hefðum bara þurft að komast út úr þessu húsi fyrir svo löngu löngu síðan ekkert fullnægjandi rými sem við höfum aðgang að það er vont samlífi á milli

ætti að vera ágætt en við erum stöðugt að trufla þau og þau

það er mjög gjarnan kalt í þessu húsi á veturna maður er í úlpum og peysum

á hundrað en samt

farast úr kulda í hrikalegri lykt það er einmitt ekki gott fyrir hljóðfærin hjá okkur

með flygla selló klarinett að vera í kulda er versta sem þú getur hugsað handan við

eru tvær skrifstofur önnur lekur mjög mikið og það var dagur í janúar þar sem starfsmaður vatt upp

af rigningavatni sem kom inn um gluggann

á veggnum fyrir ofan skrifborðið mitt hanga tvær myndir af fyrstu tveimur menntuðu leikurum Haraldur Björnsson og Anna borg í eitt skipti sem flæddi og ég þurfti að setja þær í viðgerð mér fannst þetta eitthvað

svolítið síðan að þau útskrifuðust frá konunglega

að myndirnar fyrir alla sem starfa í þessu húsi og við erum að tala um umtalsverðan fjölda fólks kannski svona fjörutíu manns að

staðaldri það er þessi aðstaða og

af með þessum

til staðar það er engin almennileg

að þetta er ekki

það er búið að skikka ykkur til að loka efstu hæð skólans þar

að gera við þessa nemendur við verðum í fyrsta lagi að þjappa skólanum og horfa til þess að bóka rými þéttar og að aðrar deildir taki á móti fólki héðan eins og flóttamönnum

ekki komið að þeim tímapunkti að þið

stöðva kennslu getið þið þetta við getum ekki stöðvað kennslu

útilokað en af það eru ekki aðstæður til kennslu hvernig getið þið stundað kennslu kennslan sem fer fram hjá okkur hefur verið við óviðunandi aðstæður í rúm tuttugu ár þrátt fyrir það

nánast allir listamenn þjóðarinnar sem hafa útskrifast á síðastliðnum tuttugu árum komið úr þessum skóla sé verið að refsa listamönnum fyrir að vera almennt úrræðagóðir ég væri til í alvöru leikhússal til að að vera í sameiginlegu húsnæði með öðrum deildum sem er ekki heilsuspillandi fólk þarf að vera sterkt í andanum til að vinna í svona vondum rýmum við eigum eftir að sjá á brjóstvitinu og hjartatengingunni í fólki ég vona ekki listaháskóli Íslands er sjálfseignarstofnun og heyrir því ekki beint undir menntamálaráðuneytið skólans hafa þó verið á hendi Fasteigna ríkisins starfsemi skólans fer nú fram í fjórum byggingum víðsvegar um borgina staðið hefur til að flytja alla starfsemina yfir í húsnæði sem Listaháskólinn hefur að hluta til afnot af í Laugarnesi það hins vegar kallar á kostnaðarsamar breytingar á húsnæði og viðbyggingu sem áætlað er að kosti um fjóra milljarða króna en hvað ætlar ráðherra málaflokksins að gera í málinu Helga Arnardóttir ræddi við Kristján Þór Júlíusson ráðherra menntamála í dag það sem gert var við aðra umræðu fjárlaga

var bætt í fjárveitingu til skólans til að mæta ákveðnum aðgerðum sem ráðast þurfti í það sem liggur fyrir núna við höfum átt fund með forsvarsmönnum skólans

að því að fullnusta þeirra langanir í þessum efnum og þeirra stefnu sem er að byggja skólann upp í

þá er það verkefni

í eigu ríkisins og ríkiseignir fara með forræði þeirra og þetta er núna í þessum þriggja fasa viðræðum

milli Listaháskólans ráðuneytisins og ríkiseigna

þar ætlum við að leita leiða til að fullnusta þá stefnu sem stjórnendur skólans hafa tekið það er kominn vilji til þess að færa starfsemina í Laugarnesið væntanlega þarf að innrétta og byggja við auka álmu og þá

þarf meira fjármagn mun ráðuneytið auka fjárveitingar til þessa þetta gengur þannig að að það verður gerð úttekt á þörfum skólans fyrir húsnæði skoða hvaða greiðslur eru að fara

frá ríkinu í gegnum þjónustusamninginn til húsnæðismála í núverandi starfsemi og síðan afleiddur kostnaður sem leiðir að því að skólinn er

í þennan lið og við þurfum

skoða þegar liggur fyrir þarfagreining og áætlun um hvað kostnaður verði við framtíðaruppbygginguna hvernig þetta stemmir saman núverandi greiðslur og hvað kynni að vanta upp á það er verkefni sem við þurfum að vinna okkur í gegnum

þú lýsir yfir vilja til að vinna með Listaháskólanum í þessu efni

óumdeilt við höfum lýst því yfir og viljum gjarnan stuðla að því að sú starfsemi sem hann megi vaxa og dafna og þroskast um ókomin ár fólk vill ekki sjá þetta gerast á mörgum árum og þarf

að komast úr þessu húsnæði sem fyrst hvað heldur í þessu veistu ég bara þekki það ekki ríkiseiginir þekkja ástandið á húsnæðinu í Sölvholtsgötu og ég veit það að skólinn vill eðlilega komast sem fyrst undir eitt þak ég segi

það muni taka einhvern tíma við leysum þetta ekkert

að við erum komin með einhverja sameiginlega sýn til viðfangsefnisins það er fyrsta skref og ég hef enga ástæðu til

það að okkur

að tala okkur

skrifa okkur og síðan reikna okkur til einhverrar niðurstöðu

áður en við skiptum yfir í í menninguna bendum við á að gestur Kastljóss á morgun verður Grímur stýrði ásamt fleirum rannsókn á hvarfi og andláti Birnu eftir Veru Sölvadóttur og Lindu Vilhjálmsdóttur halla Oddný leit við í hljóðveri Sagafilm þar sem Vera var að klára að hljóðsetja myndina í myndinni segir af poppara sem kominn er af léttasta skeiði en fær það hlutverk að taka þátt í Eurovision fyrir Íslands hönd örfáum dögum fyrir brottför grípa þó örlögin í taumanna og öldruð móðir hans deyr

deyr hann er svolítið tæpur

detta í pillurnar og neitar að fara fyrr en móðir hans er komin í vígða gröf það gengur maður undir manns hönd til að bjarga þessum málum eins og við vitum við Íslendingar mikinn áhuga

allir á eitt til að koma þessari gömlu konu í gröfina til að drengurinn hennar geti farið og keppt í Eurovision ég hugsa að margir geti tengt við þetta það hafa allir áhuga á

hafa áhuga hafa samt eitthvað

það er Björn Jörundur Friðbjörnsson sem fer með hlutverk hins breyska en sjarmerandi söngvara við skrifuðum þetta í kringum hann og ef hann hefði sagt nei

ekki gert þetta ég

ekki fyrir mér neinn annan í þessu hlutverki en Björn Jörund hann er yndislegur var yndislegt að vinna

við vorum tólf daga í tökum helminginn á

því þetta gerist á óræðum stað einhvers staðar fyrir norðan hugmyndin að þáttunum tveimur á sér þó langa sögu en hún kviknaði hjá Lindu

og rithöfundi sem skrifaði handritið

fékk þessa hugmynd fyrir meira en tíu árum

með einhverja hugmynd í skúffunni ég las þetta aftur yfir og við ákváðum að kýla á þetta en hún á þessa

þannig að ég pikka inn á tölvu og hún

miklu meira varið í þetta þegar hver söng á sínum máli þá

eins og þegar Nicole söng ein Bisschen Frieden segja má að í myndinni mætist tveir heimar sem virðast ekki eiga mikið sameiginlegt glitrandi og jarðbundinn veruleiki dauða og greftrunar í raun og veru er bara ein manneskja sem fer í gegnum alla þættina björn Jörundur

lítið í fyrri þættinum hann kemur sterkur inn í öðrum þætti upprunalegan hugmyndin hennar Lindu

sem ég stökk á er líkið það er lík sem færist í gegnum þessa tvo þætti

móðir hans og hún er í raun og veru aðalpersóna þáttanna langar

að sitji eftir í áhorfendum er þetta er kómík þetta er fyndið

drama

ekki pláss fyrir dauðann við höfum ekki tíma til að deyja of upptekin við aðra hluti það er svolítið íslenskt mamma bíður úti í bíl

að sinna skepnunum verðum

ekki að snúa við núna mig langar til að sjá

líf eftir dauðann verður sýnd hér í sjónvarpinu í tveimur hlutum að kvöldi páskadags og annars í páskum en það líður að lokum hjá okkur í kvöld Dagur Hjartarson á síðasta orðið veriði sæl Mörður Valgarðsson vondi kallinn í Njálu er oft talinn einn mesti skíthæll Íslandssögunnar

þegar Mörður vingast við Njálssyni bara til að plata þá til að drepa Höskuld

fósturson pabba þeirra mörður tekur þátt í víginu

seinna með votta að líkinu og

hver beri ábyrgð á hverju sári nema því sem hann veitti Höskuldi svo fer allt til fjandans og að lokum eru Njáll og

fólk brennt inni í Njálsbrennu en ég velti því fyrir mér hvort Mörður hafi litið á sjálfan sig sem svikara en einfaldlega fundist hann vera að gera baksamninga guð blessi Ísland það voru lokaorð í annarri Íslendingasögu en mig langar að enda

á orðunum sem Höskuldur mælir þegar Skarphéðinn Njálsson heggur hann í herðar niður hann segir guð hjálpi mér en fyrirgefi yður í